Eo to res iuh rakah nosi a no pa arah, eo kovo ar- arah rakah. Tem eo to no non pa arah, eo to ma va redi no a mamoi tah peo, gon ama tah keo pa no pa arah. Eo gen to no ko woen ovoe ma ama, ma huk tah eo to deh no pa arah. Tem eo to nonoh pa arah, eo to gunah tahi <hesitation> tah eo to nung wowoan no, gogon komba, eo to gon no maren a bien. Tem eo to nonoh tahi eo to ikta suun no po pa'oh o, eo to nonon po mamoi o kurus. Eo to dong susun po poh o beo keh reh a pa'eh a yian, eo pasi no po meh o. Eo si nung ano nen ko ong eo pa ma o topara vahuk beo arah bat no. Tem eo to arah vahik ma, eo pasi ha a ma ba byan peo keh hik ko pa ha kureo pa hek bian. Mamoi tem eo to teh no eo to wakokoman arah tamuan akah nosi. Beo keh iuh nonon pa arah ka namban pa vaha aneneo, eo pasi heve amot eo suk eo a kovo pa iuh arah vateh. Vengen tem eo to reh no a yian, eo pasi ikta enn, eo to ombes akuk no. Suk a taia be avuh ror a yian, eh to avuh vuria ke pa ombes eom. Tem eo to deh no a yian manu von eo pasi he no nohnoh noo ka meh papan pa enn be eo ahik. Eo si teh akuk no, antoen nom beo gang akuk eo pa hun. Ok ma meh tem eo pasi, keh angue ama ti mani hanan, eo pasi no ko pa gue ra oer ko pa he eo pir ama yian ge, no po pet enn me ma meh family ve beo keh no bat no voh keo pa pi a von peo to teh vahuk non ita teh vatat a non tahi. I a va utet eo to keh sue nos suk eo a kovo va pa iuh arah. Mani e von a kiu eo to iuh nung no si, a kiu garen, eo a i'iuh kiu garen. Eo seke vih ava no hanan, eo si epina ma o viah rakah pa kiu maski ito ikta teh vatat non pa o eo to teh no, eo gen pasi manin no ama o boneh ko pa sue bat no ba. I a o viah rakah ba kiu mohin, pa nem muh ge a ber kaukau gea nem pa'un, ia meh kiu eo to iuh no si. Vengen a ma meh tem beo teh no, tem ir to va'oeh amaneo pa no pa nung ama moi kiu, eo pasi no eo. Meh kiu eo to nung tamuan no von, a no pa va- vatotobin ama ponis. Eteia to teh merer ama ponis, i seke va'oeh aneo pa no pa nung maski a von to teh vahuk non eo pasi pipit eo. Eo pasi no eo si pa vatotobin ama hat vari to tavus pa mamoi von. Suk a taia eh eo si to temeno tateh vapa gunah, eo to ita ante a no pa vateh aneo manu gin, eteie seke va'oeh aneo, eo pasi no akuk koveo pa va'us pa vatotobin ama ponis. Ahik beo hin woen ge a taia, eo to tenon pe ir koman bi ir iuh woen ananeo kipa woen aneo. Ba hik eo to ikta teh itoe va no sih beo si hin woen, ahik eo to teh akuk no si.